துருவ கரடிகள் தடிமனான பர் ப்ளப்பர் மற்றும் கச்சிதமான. காதுகள் உட்பட குளிர் சூழலில் உயிர்வாழ உதவும் பல. தனித்துவமான அம்சங்களைக். கொண்டுள்ளன பர் வெள்ளை ரோமங்கள். துருவ கரடிகள் இரண்டு தடிமனான வெள்ளை ரோமங்களைக். கொண்டுள்ளன அவை பனியில் மறைந்து அவற்றை சூடாக. வைத்திருக்க உதவுகின்றன பாதங்களில் ரோமங்கள். துருவ கரடிகள் தங்கள் பாதங்களின் அடிப்பகுதியில். உரோமங்களைக் கொண்டுள்ளன அவை சூடாகவும். பனியின் மீது பிடியை வழங்குகின்றன.